ଏସ୍ପୈନଲ ଖାଜାରୋ ଭୀ ସାରେ କିଛୀ କୋହୀ ପାରୀ ବାକେ। <noise> ନହୀଂ ଖାଜ ଦିଯା <noise> ପ୍ରସିଦା। ଚାଓ ଲୋଡିସ ତା <noise> ବାସ ଛୋଟୋ ଛୋଟୋ। ଆହାରୋ ଏବାଁ ଚୂରୋସ ମିଠା ମିଠା ଅପ୍ପ୍ତ୍ଯାନ ତକ। ପ୍ରସିଦ ହୋରକେ ଏସ୍ପୈନ ରିପ ଚୂରୋସ ବହୁତ ଫେମୋସ ହୋତେ। ମିଠା ମିଠା ଅପ୍ପ୍ତ୍ଯାନ ତକ ବହୁତ ଫେମୋସ ହୋତେ।